أقضي الوقت دا في التفكير وان أنا أحاول أعمل أكله كويسه استمتع بيها، لأن الأكل محتاج وقت والأكل كل ما اديتله وقت اكتر كل ما طلع كويس اكتر، احاول اقرأ قرآن، احاول ألعب شوية ضغط، ألعب حديد، كدا يعني.